Ny karazan’ny l’assiette misy andaàkozia zaoo, misy ôhatra pla, plateau, ôhatra înagna saoaba regny, to de efa atô amy plat maventy regny de atô tevagnan’olo maro ake, atô <hesitation> amin’olo maro ake. De ôhatry îgnam-bary ndrey amy l’assiette le helihely, le leralera vary i, de l’assiette-ndrô zao ôhatra misy karaha bol-bol regny. Regny amboàragna rô. Tsy mitôvy amy nen’ny vary zay. De misy koà le fatoàvagna assiette madiniky regny i, atôvagna <hesitation> entrée, zaigny karazana assiette hita an-dakozia igny.